<hesitation> pues ra gýag gy tanto nú ra gýag nax, nú ra gýag este, <hesitation> ra gýag gyéh, nú ra gýag, zá ra gýag nax ah pues nú ni náru na, ni na ru runbé pues gýag bluy ni ná ni maru fuertyas zob nez réh, gyag buy nah, gyag, este <hesitation> gyag mizpr, gýag- gyag bdwa, gyag ndrax, gyag lim, ni fuertyas nú nez ré gýag lim-gy na, gyag este zé-carnad na, ra nii ni máru fuertyas nú nez réh gýag papay na, gýag melón, pues thegani, gýag- ra gýag xthen xndya na, gulá ra bndag’e nii ni, nú ra gýag este dora gýag par bndáh, gugá gýag béhetz, gýag béhetz nii ni ná th gýag róhgyas rack ni casi, gýag gitz ná nii ni zob txon lo gëx laxáh nure, rh gá nú re zyan ru gýag nú. gýag lásh, gyag <hesitation> híjole, zyan gyag npu réh per nu ni este pues ni rnya queity nandya xinaa rny rabani per chinii rnye npu gýag gýag este gyag láh na, nii ni na ni rcka pues ra láh’gy ni rack bróh ra ni, ra nii ni ná pues casi ra gýag ni máru ran zanu nez ré cun gýag- blap, gyag ra nii ni máru fuert za ránu nez réh.